Kõgõ hariligumb röstri om sääne, kohe sa saat pandaq näütüses kats viilu saia vai leibä. Sääl ommaq sääntseq vaihõq kats tükkü, panõt sinnäq. Sis vaotat nupi alaq ja tuu nakkas sis massin väikene naid küdsämä. Ja mõnõ minodi peräst na ommakiq valmiq ja saat süvväq lämmind saia vai lei- leibä.